<noise> mɨn bawan ga garu mɨn bawan ma sara ngimu iyakaciwan nda garu har yika dutsen tanshi mɨnbuwɨn dɨ ndandɨme wan a vuwa garu dɨ ndandɨmewan dɨ ndandɨmewan to iyakaciwan mɨn bawan ma nginu, mɨn dɨn ma makarantau ba mɨn buna gimu, yauwa.